Dañuy bugg sol ay grand mbubu, ñetti abdou, ay yére sëriñ daal <hesitation> yére jullit daal nga xam ne ba bu génnee danga mun a dugg si jumaa yi jàkka yi bu dee takk sëy la, bu dee ngénte, waaw en tant que musulman danga war a sol solu musulman, mu nekk kilifa yor sa mbaxana ak sa kurus, am sa parfum bu neex, kooku jullit bu nekk noonu nga war a mel. Kiy dem <noise> bureau kooku dafa war a sol yére tubaab, costume karawaat, sac, pen, toog ci office(am). Waaye ki nga xam ne musulman la dafa war dem si jàkka yi ak takk sëy yi, bokkut ak bu tubaab bi, dañoo war a sol yére olof, yére olof nag. <noise> Yow nit ku ñuul yére olof lu tax mu buggu ko <hesitation> doomu jullit la, jullit yére olof la war a sol. Waa dañ koo tuddee yére olof waaye olof moomut ko jullit yëpp ñoo ko moom, nit ku ñuul rek ñoo ko moom.